شو هوا نعرف للي مشاغل الحياة مهياش باش تخليك ياسر تنظم, وياسر تكون منظم بشكل جيد في دارك والكل, أما راهو مافيها حد شين راهو سر الحياة والنظام, كان تعمل جدول مواعيد, راني فالنهار الفلاني, باش نخدم, نهار كذا باش ننظم الدار, ونهار كذا باش- باش نمسح, ونهار كذا باش نخرج الدار, ونهار <hesitation> فلان باش نخدم ع روحي, راهو تجم, ودارك تبدا ديما نضيفا.